Tu, diop, c̱hon, tap, gayꞌ, x̱op, gall, x̱onꞌi, gaꞌa, chi, chib tubr, chib diop, chiop chidaꞌ, chi chi tu, chi diop, chi chon, chi tap, gald, gald tub, gald tiup, gald chion, galdbi tap, galdbi gayꞌ galdbi x̱op, galdbi gall, galdbi ̱xonꞌ, galdbi gaꞌa, galdbi chi, gald chitiub, gald chidiop, gald chichon, gald chitap, gal- galchigayie, este galbichi kon x̱op, galbichi kon gall, galbichi kon x̱onꞌ, galbichi kon gaꞌ, <hesitation> c̱hyoaꞌ, c̱hyoaꞌbtiub, c̱hyoaꞌdiop, chyoa'chon c̱hyoaꞌtap, c̱hibigayꞌ, c̱hibix̱op, c̱hibigall, c̱hibix̱onꞌ, c̱hibigaꞌ, c̱hibc̱hiꞌ, c̱hibchitu, chibchidiop, c̱hibchichon, chibchitap, chibchigayꞌ, chibchix̱op, chibchigall, chibchix̱onꞌ, chibchiga, chibe- chib- chibchichiꞌ, cholagalt to, cholagaltdiop, cholagaltchion, cholagalttap, cholagaltgayꞌ, cholagaltx̱op, cholagaltgall, cholagaltbix̱onꞌ, cholagaltbigaꞌ, cholagaltbichiꞌ, <hesitation> shanikbilbi setenta ldaꞌ <laughs> allí nomas.